persónuafsláttur hækkar um rúmar tvö þúsund krónur og barnabætur þeirra sem eru undir lágmarkslaunum hætta að skerðast samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs fjármálaráðherra segir að nær öllu fjárhagslegu svigrúmi ríkisins sé ráðstafað í frumvarpinu fjárlagafrumvarpið veldur vonbrigðum segir formaður Eflingar sem telur að lítið sé gert fyrir lágtekjufólk framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir hins vegar að of langt sé gengið í

ríkisútgjöldum forseti Íslands spurði í þingsetningarræðu í dag hvaða máli fullveldi skipti ef þjóðinni liði illa hann sagði að margt mætti læra af æðruleysi Stefáns Karls Stefánssonar og gildismati að dusta vitleysuna í burtu neyðarástandi hefur verið lýst yfir í fjórum ríkjum vegna fellibylsins Flórens sem skellur á austurströnd Bandaríkjanna eftir tvo daga almannavarnir segja mannslíf í mikilli hættu og meira en milljón þarf að yfirgefa heimili sín

öllu því fé sem ríkisstjórnin hefur í ríkisrekstrinum er ráðstafað í fjárlagafrumvarpinu segir fjármálaráðherra hækkun á persónuafslætti og barnabótum eigi að nýtast tekjulágum gert er ráð fyrir að tekjur ríkisins verði átta hundruð níutíu og tvö milljarðar króna á næsta ári og útgjöldin átta hundruð sextíu og þrír milljarðar þetta eru sjö prósentum meiri útgjöld en á þessu ári og er munurinn fimmtíu og fimm milljarðar króna fjármálaráðherra tók daginn snemma og kynnti klukkan hálf níu í morgun frumvarp til fjárlaga næsta árs í fyrra var ríkisstjórnin gagnrýnd harðlega fyrir að verja

litlu til tekjulægstu hópanna en í ár er lofað bót og betrun verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir því að ríkisstjórnin bæti kjör þeirra tekjuminni við erum með sérstaka hækkun á umfram hækkun á vísitölu neysluverðs við erum sömuleiðis með verulega innspýtingu inn í barnabótakerfið sem tryggir að barnabætur hætta nú að skerðast undir lágmarkslaunum persónuafsláttur hækkar

samkvæmt frumvarpinu um eitt prósentustig umfram verðlagshækkun hann er nú tæpar fimmtíu og fjögur þúsund krónur en hækkar í rúmar fimmtíu og sex þúsund krónur skattleysismörkin hækka úr tæpum hundrað fimmtíu og tvö þúsund krónum í hundrað fimmtíu og átta þúsund að hækka í samræmi við laun

verður bundið vísitölu neysluverðs efra þrepið er nú í tæpum átta hundruð níutíu og fjögur þúsund krónum en verður tæp níu hundruð tuttugu og eitt þúsund barnabætur verða hækkaðar verði frumvarpið samþykkt einstætt tveggja barna foreldri með þrjú hundruð þúsund krónur í mánaðartekjur fær núna rúmar átta hundruð og sautján þúsund krónur í bætur en fengi á næsta ári tæpar níu hundruð þrjátíu og tvö þúsund krónur sama foreldri með fimm hundruð þúsund

í tekjur

fær á næsta ári sex hundruð áttatíu og fjögur þúsund krónur ef foreldrið er með níu hundruð þúsund krónur í tekjur hækka bæturnar mun minna foreldrar í sambúð með lágar tekjur geta vænst hækkunar núna fá þeir sem hafa sex hundruð þúsund krónur í mánaðartekjur tæpar fjögur hundruð áttatíu og þrjú þúsund krónur en á næsta ári hækka bæturnar í tæpar sex hundruð fimmtíu og fjögur þúsund

tekjur fær núna rúmar hundrað og sautján þúsund krónur en fær á næsta ári tæplega tvö hundruð og ellefu þúsund krónur tekjuhærri fá ekki bætur þannig að við erum að bregðast við mörgu af því sem

áhersla á af hálfu stéttarfélaganna sérstaklega það má segja að við höfum ráðstafað í þessu fjárlagafrumvarpi

næst öllu svigrúmi sem þessir fimmtíu og fimm miljarðar eru ekki að nýtast í að gera þessi auknu framlög eru bara til að gera gallað kerfi enn verra aðalega tvennt sem ég hef um þetta

kjarabaráttan fer af stað og þá er kannski

Bjarni tapaði í því

ríkisstjórnin að bæta í hjá sjálfum sér

ef það tefur meira með það og

tryggingagjöld skila um hundrað milljörðum í ríkissjóð og þegar þetta er komið

að fullu til framkvæmda eru þetta um átta milljarðar í lækkun tryggingagjalds og því ber að fagna

sérstaklega þýðir þetta að er aukið svigrúm til launahækkana spurningin

eða svarið er einfaldara flóknara en svo en allt hjálpar fyrirtækin í landinu eru komin á fremsta hlunn og núna þurfum við að skapa rými fyrir fyrirtækin til þess að ná vindi í seglin á nýjan leik áður en við höldum áfram á þeirri braut sem við höfum farið undanfarin ár ég verð bara fyrir töluverðum vonbrigðum það er bara

lítið fyrir okkar fólk hér

til dæmis horfum bara á persónuafsláttinn þá hækkar hann

til þess að halda í við launaþróun ef við horfum til dæmis á þá hækkun barnabóta sem þarna er vissulega til staðar þá er hún bara alls ekki nógu mikil til þess að bæta fyrir

þau skemmdarverk sem hafa verið unnin á því kerfi húsnæðismálin hækkunin á vaxtabótum sýnist mér ekki einu sinni duga til þess að bæta fyrir þá lækkun sem varð milli síðustu tveggja ára og sem talað er um er bara mjög snautleg það sem við getum gagnrýnt í fjárlagafrumvarpinu er að forsendur eru mjög bjartsýnar í raun allir tekjustofnar ríkisins eru þandir til hins ýtrasta á þeim stað í hagsveiflunni sem við erum núna tel ég að það sé ekki

skynsamlegt enda eigum við að leggja til hliðar og spara til mögru áranna og því miður held ég að það

hefði mátt ganga lengra í þeim efnum og það verður fjallað áfram um fjárlagafrumvarpið í Kastljósi í kvöld Sigríður já Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra er gestur Kastljóssins í kvöld við ætlum að ræða frumvarpið hvað sé í því og hvað ekki en fyrst ætlum við að heyra í Ragnari Þór Ingólfssyni formanni formanni v r um það hvernig frumvarpið spilar inn í kjaraviðræður vetrarins

forseti

Íslands vakti athygli á vaxandi vanlíðan og kvíða í þingsetningarræðu sinni og spurði til hvers fullveldi væri ef fólki liði illa hann vitnaði í Stefán Karl Stefánsson leikara og minntist á æðruleysi hans í veikindum og skoraði á þingmenn að dusta vitleysuna í burtu líkt og Stefán Karl hafi gert hófst á því að forsetahjónin biskup ríkisstjórn og aðrir þingmenn gengu úr þinghúsi til guðsþjónustu í dómkirkju á fyrir

mótmælum á Austurvelli til að minna á nýja stjórnarskrá og mótmælendur stóðu með borða sem á stóð hvar er Haukur þar er átt við Hauk Hilmarsson en aðstandendur hans hafa lýst yfir vonbrigðum með íslensk stjórnvöld í hans máli ekkert hefur spurst til hans síðan í febrúar forsetinn ræddi í þingsetningarræðu sinni hundrað ára afmæli fullveldis og vakti athygli

vaxandi kvíða of margra hvað er dýrmætara en heilsa og hamingja til hvers er fullveldi ef fólki líður illa hvað skiptir máli þegar allt kemur til alls forsetinn vakti athygli á æðruleysi sem Stefán Karl Stefánsson leikari sýndi í veikindum sínum við sjáum lífið í öðru ljósi sagði Stefán maður dustar vitleysuna í burtu

burtu og horfir svolítið á kjarna lífsins sem við ættum öll að gera

upp að tíu ár eru liðin frá bankahruni og búsáhaldabyltingu og skoraði á þing og þjóð að standa saman á afmælisári fullveldis sýnum sjálfum okkur og öðrum að þrátt fyrir allt er það meira sem sameinar okkur en það sem sundrar okkur og munum að lífið er núna þingsetningarfundi var framhaldið klukkan fjögur þá var hefðinni samkvæmt hlutað um sæti þingmanna þar sem flestir fá önnur sæti í þingsal en þeir höfðu í fyrra seðlabankinn greip inn í gjaldeyrismarkaðinn í dag til að sporna gegn gengislækkun íslensku krónunnar þetta hefur fréttastofa fengið staðfest frá bankanum upplýsingar um umfang gjaldeyrisviðskiptanna verða ekki birtar fyrr en á fimmtudag gengi krónunnar hefur

lækkað umtalsvert undanfarna daga og gerði það einnig í dag áður en bankinn greip inn í hagfræðingar sem fréttastofa hefur rætt við rekja lækkun krónunnar til óvissu vegna frétta af

neyðarástandi hefur verið lýst yfir í fjórum ríkjum á suðausturströnd Bandaríkjanna vegna fellibylsins

milljón íbúa hefur verið gert að yfirgefa heimili sín en óveðrið gæti orðið það versta á þessum slóðum í meira en hálfa öld fellibylurinn Florence nálgast nú fimmta og alvarlegasta stig

hann kemur úr Atlantshafinu og íbúar eyja í Karíbahafinu sleppa því að mestu við illviðrið í fellibylnum mælist nú meira en sextíu metrar á sekúndu sem er rúmlega tvö hundruð kílómetra hraði á klukkustund florence nær landi í Suður og Norður

Karólínu á fimmtudagskvöld eða föstudagsmorgun neyðarástandi hefur verið lýst yfir þar og í Virginíu og

íbúar flykkjast nú í verslanir til að birgja sig upp fyrir storminn og hillur verslana eru orðnar heldur fátæklegar og langar biðraðir eftir eldsneyti

á væntanlegri slóð fellibylsins

eru nokkur kjarnorkuver sorphaugar sem hafa tekið við

og fjöldi svínabúa þar sem

er hellt í opin stöðuvötn Flórens gæti hrært hressilega upp í þessum stöðum með miður skemmtilegum afleiðingum

sök þegar ákæra gegn þeim var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í dag meðal sakborninga í málinu er Sindri Þór Stefánsson sem strauk úr fangelsinu að Sogni og flaug til Svíþjóðar með sömu flugvél og forsætisráðherra sjö voru ákærðir fyrir innbrot í fjögur gagnaver í desember og janúar og tilraunir til tveggja innbrota í viðbót Þór er ákærður fyrir að standa að baki öllum

verjendur fengu þriggja vikna frest til að skila greinargerðum fyrirtaka í málinu verður fjórða október tekjur á hvern ferðamann hafa hækkað á árinu þó hægt hafi á fjölgun þeirra hagfræðiprófessor varar við því að ef landið verði of dýrt sé ferðaþjónustan og samkeppnisgreinar í hættu ferðamenn hópast ekki hingað en þeir sem koma eyða meiru og tekjur af erlendum ferðamönnum hækka stöðugt

líklega að því að það verði of dýrt að koma hingað og ferðamenn leiti annað en hvaða áhrif myndi það hafa þessari og fleiri spurningum var velt upp á fundi Samtaka ferðaþjónustunnar um stöðu greinarinnar í morgun fundargestir og frummælendur voru sammála um hættu á samþjöppun og endurskipulagningu ef það yrði

of dýrt að ferðast hingað þessi grein er búin að lyfta lífskjörum hér á undanförnum árum og það að landið verði of dýrt setur framtíð þessarar greinar eins og annarra samkeppnisgreina eins og iðnaðar í hættu horfa þurfi til þess við gerð kjarasamninga í vetur hlúa verði að undirstöðuatvinnugreinunum því lífskjör batni ekki með því einu að semja um hærri laun en áfangastaðurinn Ísland á eftir að þróast hvað sem kjaraviðræðum líður og á svokallaðri kúrfu má sjá þróunina síðustu ár hún lýsir því hvernig ferðamannastaðir þróast og breytast hvenær fjölgunin verður of mikil og hvert stefnan er tekin þá prófessor í ferðamálafræðum segir erfitt að staðsetja Ísland og segja til um hvort komið sé að þolmörkum því þau séu mismunandi eftir svæðum það á að forðast að fara yfir þolmörkin þannig helst ferðaþjónustan sjálfbær og þannig er vænlegra að hún verði til lengri tíma en skemmri upplifun og væntingar ferðamanna segi þó sína sögu

á næsta ári og er það fyrsta skrefið í að binda kolefni með aukinni skógrækt skógræktarstjóri fagnar nýrri loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar og segir mikilvægt að byggja upp plöntuframleiðslu eftir samdrátt undanfarinna ára þetta tuttugu og fimm ára gamla lerki á Höfða á Fljótsdalshéraði er ánægt með lífið þessa dagana sumarið hefur verið gott og yst á greinunum sprettur fram svokallað

lokin á löngu sumri

sér sömuleiðs fram á langþráðan vöxt í greininni fjármagn til skógræktar og landgræðslu verður aukið um tvö hundruð og fimmtíu milljónir á næsta ári til að auka kolefnisbindingu

hingað til höfum við lagt áherslu á að rækta skóg til að framleiða timbur eða vernda jarðveg eða skapa skjól sem hefur verið bónus hingað til á næsta ári verða auknar fjárveitingar

til að gróðursetja milljón birkiplöntur fjármagnið eykst næstu fimm árin og verður aukningin eitt komma sjö milljarðar árið tvö þúsund tuttugu og þrjú sem dugar til að tvö til þrefalda gróðursetningu þetta er vissulega fagnaðarefni við höfum verið að segja þetta í tuttugu ár að skógrækt geti verið þáttur í aðgerðum í loftslagsmálum

og nú er það loksins að verða að veruleika í vetur þurfti að loka gróðrarstöð Barra á Fljótsdalshéraði vegna verkefnaskorts aukningin nú breytir engu þar um fréttir um hana hefðu þurft að koma

við þurfum að efla innviðina sérstaklega

hefur verið samdráttur og margar gróðrarstöðvar hafa lokað það þarf að byggja það upp og

vinna með einkageiranum að því stefnt er að því að nýta sláturúrgang hér á landi til að framleiða tvær milljónir lítra af

framkvæmdastjóri Vistorku segir mikilvægt að draga úr urðun og minnka um leið innflutning á jarðefnaeldsneyti í aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem kynnt var í gær kemur fram að ríkisstjórnin vilji auka innlenda eldsneytisframleiðslu til dæmis á að kortleggja

hvernig sláturúrgangur geti nýst við framleiðslu á eldsneyti og þannig dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda tilraunir í þessa veru eru nokkuð á veg komnar hér á landi Sorpa og lífdísill hafa frá tvö þúsund og fimmtán unnið að því að nýta fitu úr sláturúrgangi til að framleiða eldsneyti hjá Vistorku á Akureyri er sams konar verkefni í burðarliðnum stefnt er að því að reisa sex hundruð milljóna króna verksmiðju þar sem fitu úr sláturúrgangi

verði breytt í lífdísil þegar við erum að urða lífrænan úrgang þá erum við að búa til metan og metan er það sterk gróðurhúsalofttegund að við viljum fá þetta

tvö frekar

við bruna á öllu eldsneyti myndast

þetta að við erum

að minnka innflutning á jarðefnaeldsneyti sem er búið að bora ofan í jörðina til þess að ná í markmiðið er að framleiða tvær milljónir lítra á ári á

Akureyri og í Reykjavík Íslendingar nota um sjötíu milljónir lítra af dísilolíu á ári samkvæmt lögum skulu fimm prósent af orkugildi eldsneytis vera endurnýjanleg sem hefur

hingað til verið flutt inn og af því að þetta er úr úrgangi og er innlent þá telur þetta tvöfalt þannig að við gætum þá sem sagt með innlendri framleiðslu mætt allri þessari þörf

verði fjármunir veittir til verkefnisins með þessu sé hægt að brúa bilið milli stærstu þátta Parísarsáttmálans sem snúi að samgöngum landbúnaði og úrgangi þarna er verið að taka landbúnaðarvöru sem er orðin að úrgangi og nýta fituna úr því til þess að nýta sem eldsneyti í samgöngur þannig að við erum að binda þarna þrjá stærstu þættina sem snúa að okkur þá að veðri það verður hægviðri

á morgun en snýst smám saman í hæga norðlæga átt seinni partinn skýjað með köflum og

víða hiti sex til tólf stig Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur

persónuafsláttur hækkar um rúmar tvö þúsund krónur og barnabætur þeirra sem eru undir lágmarkslaunum hætta að skerðast samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs

fjármálaráðherra segir að nær öllu fjárhagslegu svigrúmi ríkisins sé ráðstafað í frumvarpinu fjárlagafrumvarpið veldur vonbrigðum segir formaður Eflingar sem telur að lítið sé gert fyrir lágtekjufólk framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir hins vegar að of langt sé gengið í ríkisútgjöldum forseti Íslands spurði í þingsetningarræðu í dag hvaða máli fullveldi skipti ef þjóðinni liði illa hann sagði að margt mætti læra af æðruleysi Stefáns Karls Stefánssonar og gildismati að dusta vitleysuna í burtu neyðarástandi hefur verið lýst yfir í fjórum ríkjum vegna fellibylsins Flórens sem skellur á austurströnd Bandaríkjanna eftir tvo daga almannavarnir segja mannslíf í mikilli hættu og meira en milljón þarf að yfirgefa heimili sín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 en við segjum þetta gott að sinni verið þið sæl